हवाइजहाज एक आकाशमा उड्या यातायातको साधन भया कारणले गर्दा येमा विभिन्न प्रकारका गेरहरु रया हुनान् । किनकि यो आकाशमा उड्या भयालै धर्तीमा ल्याण्ड गर्दुपडुन्छ, या जमिनमा अवतरण गर्दुपडुन्छ । तैले तेको कारणले गर्दा ये मा फरक फरक गेर हुनान्, जसो ल्याण्डिङ गेर भयो, टेकअफ गेर भयो । अव यो ल्याण्डिक गेरको काम भुण्या चाही जव हमी धर्तीमा या एयरपोर्टमा अवतरण गर्दु ज्ञद्दघ तेवेलाचाही हम्रो हवाइजहाजलाई एक प्रकारको बरावर लेवलमा राखिवटि चाहि ता बस्याका यात्रुहरुलाई केइ अप्ठ्यारो नहुन्या गरिवटिचाहि अवतरण गद्या, जमिनमा अवतरण गद्या काम चाही ल्याण्डिक गेरले गरुन्छ ।